أما تعجبني صفات كتيرة الحقيقة زي التواضع والثقة بالنفس وطيبة القلب والحنية وإن هوه يكون شخص ح <hesitation> حقاني عارف اللي ليه واللي عليه، مش كداب وصادق وعنده أمل وطموح كدا وراكز وراسي.